أول حاجة نحطو الروز في صفاية ونغسلوه تحت الما البارد باش نفرغو النشا الزايد الفيه ومن بعديكا <hesitation> حسب نوع الأرز لي عندنا معنتها ساعات نستخدمو كمية ماء قد <hesitation> ظعف كمية الأرز أما مثلًا كان عندي كياس برك روز نحط زوس كيسين <hesitation> ماء ومن بعديكا نحط شوية زبدة والا شوية زيت وندفيه على نار متوسطة الروز.